Kur mendoj për kulur argjendi, më vjen në mendje luksi dhe eleganca. Kjo kulur shpesh lidhet me bizhuteri dhe aksesorë të rafinuar, duke evokuar një ndjenjë stili dhe pasurie.